A soota beeyaŋolu fanaŋ na karoo la le parisek beyaŋolu fanaŋniŋ i ye a je i be ñoŋ deemaa la soto niŋ yiriwaa la, yiriwaa kabo baayaŋo le bala. Beeyanmusoo niŋ beeyankee wolu le ka ñoŋdeema niŋ i ye a je kee ye musoo, diŋo soto a ye a sotobeeyanmusoo le a, wo le ye a tinna i faŋ na yiriwaa ka ke wo le ti miŋ mu ila ñaatotaati.